<hesitation> Ia, mitombiny, misy ôhatra amin'ny fivavahana amin'ny fivavahana de raha araiky voasoratra de eken'ny kristiana jiaby zany hoe <hesitation> amin'ny lafiny finoana izy mitombina fanapahan-kevitry araiky eken'ny olo jiaby hoe marina fa amin'ny fiarahamoniny na amy fanjakana sarotsarotry ny hisy hoe raha araiky <hesitation> ta- fanapahan-kevitry araiky eken'olo jiaby nefa tsisy manohitry, vitsivitsy ny ahitana an'izay raha zay.